Kua ara Lunes jeiva, <hesitation> ouyave oimeko aipo opaeteko aipo yamopiensa kurai, kua ara ou öväe yande yave aramoete oime ñanoi ñaneakäpe de que jae mbaraviki ara iyuïpï, jare jukurai yande ñanekïreï ikavi yamboïpï, por que jae kua semana iyïpï, jaema jäerämo opaete kua ara <hesitation> opaeteko aipo ömae, jare ombo preocupa amoape kua ara oyemboïpï öi yave, jare jukuraï ikavi vaera yaja.